Zare a Inde agny ndraiky, kototsaigna zare zegny, zare tsy misarasaraka lafamy jiaby fô miaraka midoko agnaty tragno araiky, magnomboaka amin'gny zagnaka, baba, dadà ndraiky dadà agn'ny dadà agny, zafy jiaby miaraka midoko, agnaty tragno araiky sintry, avy eo ray aman-dregny zareo manolotra vady hoagn'ny zagnaka, <hesitation> ray aman-dregny zegny magname vady ho agny zagnaka ke na tiagna na tsy tiagna tsy maintsy efa igny fô vadiagna.